أنا الحقيقة نحب <hesitation> الراب على خاطر فيها برشا كلمات قوية، وبرشا معاني وتحكي الحقيقة على يعني على الحياة اليومية وعلى الواقع اللي نعيشو فيه، وعلى برشا تجارب شخصية نحس <hesitation> تعكس أكثر الواقع بشكل مباشر، وتخليك تفكر وبرشا مرات كلمات متاع الأغاني تكون ملهمة ياسر وتشجع كإنك تتفائل وتعبرعن الأحاسيس اللي موجودة في الداخلك.